Defu fere lo midi mii ekitani jye namin jye taga le diya si kodaga dunia alu fere kanjoani odd no arabendo defa marori ma peh. Defu marori ma se badakosele ila ado kanjo ra midi mifo lanyalo ma re ore.